ةواللهي في وقت فراغي ماذا بيا أكتر حاجا نعملها هوا إني و <hesitation> نقعد نتفرع عالمسلسلات, و <hesitation> أفلام, سعات كن نحب نو <hesitation> نطيب حاجا بنينا, و <hesitation> نقرا شويا عالتاريخ بالأخص, نحب التاريخ برشا, و <hesitation> نتواصل مع صحابي.